Tikuv mashinasi qanday ishlashi bu uning turiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, ilgarilari tikuv mashinasi katta bo'lgan ya'ni bosh va oyoq qismdan iborat bo'lgan tepa va pasti. Pastda oyoq qism bo'ladi. Oyog'imizni tebratish orqali, tepa qismda moslamalar tebranishi orqali <hesitation> tikishni boshlay- boshlardi lekin hozir tikuv mashinalari bu - elektron bo'l- shaklga aylanib ketgan. Ya'ni tok orqali ishlaydigan tikuv mashinalari mavjud <hesitation> oddiy tokka ulanadi va <hesitation> moslama- bosiladigan moslama bosiladi va ishlaydi. Yana to'xtatmoqchi bo'lganimizda o'sha moslamani bosib o'chirsak bo'ladi.